كان بنطبخ البيض <hesitation> الدحي كان بنطبخ الدحي، <hesitation> أول شي نحط الدحي في المية الباردة في الجدر، ونحط معاه <hesitation> شوي ملح، بعدين نحطه في <hesitation> على النار، ونخليه يغلي لمدة عادي توصل عشر دجايج ربع ساعة <hesitation> يغلي زين مش تطيب الدحي إللي داخل، بعدها نشيلها ونخليها تبرد ونصب عليها مية مش بعد نجشرها، <hesitation> ما تفتتش مني وتكون باردة على إيديا.